Te beñ ni shech yä pues ruñ beñ este liimp rac ra banga con sutbeï rine beñ scoón ra banga lo- lora te ra shane ri ni ne beñ ra shane bác nu te shane la san paciens nic nac ni rine beñ scone ra banga rdeed hií rdeed este meil rdeeb llic ra beñ shech yäga lla roc este banga nac ni rni beñ lone gac beñ pacieñs gac beñ sicru gac beñ yél llic beñ nac shech yä beñ nic nac ni ribeñ lora- lora shane o rcheel te snam bail beñ nic rine scon beñ lo te idioö cualquiertis te idioö lla roc chic ra ban ga rnine ra diose chic nan ca llic beñ riel rac sac beñ shet ladi este nash dine rap beñ que <hesitation> llubeñ gac beñ liimp sic ten chicane rac sac llic beñ sheta ru shech yä beñ suabga- suadga ba ca llac sac llic beñ na chine nac beñ shech yä toste beñ roc nac ni rac shubeñ siet ra llalgish siet ra cos mal ni nac rsieñ beñ porque shech yä beñ raubeñ te cos sheta ri sane cuentis sa shan cuentis sa shan nu lso beñ es porque sheta nac sac beñ Shech tis beñ sheta ruñ a comid <duda> chehue len beñ chic sheta riab sac ra ne porque cashech tis beñ na beñ ni shech yä asta lora shiñ beñ lora famiil beñ snan beñ staat beñ to cashech beñ to ca yee beñ shuuch nic porque shet ladi nic nac beñ per con sicne ba nac rashi na sto asta callun rashi ca ra biñi callac shu porque rhui ra biñi que staat ra biñi sic shantis- shantis sheta nac sac staat rashi pues chicane shet ladi nic na te beñni ba bisan diose sic nac nic sic calentoñga sheta remeñ nic cuentis sa sic pues roc siet diabet chic rac shurashi rac rashi llalguiche diabet ni modos sic rac ra shi.